नीधरलेंड में सर्दी के असत तापमान डिग्री सेल्सियस औँ गर्। मी के असत तापमान डिग्री सेल्सियस होगी छे तटीये छेतर। में अन्त देशीये छेतर के तुलना से धूप के घंटा जादा होगी छे। और सर्दीयर में नहरे जहीले आउ दलडल जम जाई छे और। सर्दी में सस्ता आवस्ता आउ उड़े वला मिलल छे और सर्दी में। आउटो बॉलन बेचे वला स्टेज आउ हर जगबर्फ के रिंक देखाई छे।